Chini asia hasteo kwbangma songmung tongo. Aboni bisingo ang chajakmani rok wngkha bajimung faap bai songmung hani thapao songmung tei kosok khe songmung. Bajima o khe hor kisa khe aste aste chamung no munrwui mano tei abo chaina tei bini gana gini hasteo nukjago. Faap bai songma khe twi ni sakao chamung tonwui songjago tei abo chaina japan tei thailand hasteo nukjago. Ha ni thapao songmani jemon tondori roti rok bharat tei pakistan hasteo nukjago. Chamung no sog rwui songma khe korea tei japan hasteo nukjago. Amowtui hai khe songmung rok o haste ni kaisa chamung tongmung hinwui sijka.